Sɛ epɛ dɛ eyɛ tii a, dza ͻwͻ dɛ inya nye wo tii no ho akadze no. Na afei, eenya nsu na kͻͻpoow na gya. Ntsi ebɛnoa nsu no, na ehue egu kͻͻpoow no mu. Iwie a na atsew adze a edze bɛyɛ tii no anaa w'akadze no, na edze egu mu na enunu mu ara ma wͻafora. Wo tii no ayɛ krado dɛ ebͻnom.